די באנוץ פון א קאלענדער, ס'איז אזוי ווי א שיסל מיט אסאך לעכער איז, ווען מען ענדיגט צו קאכן גרינצייג, לאקשן לייגט מען עס אריין דערין, און די וואסער וואס האט זיך געקאכט רינט דארטן ארויס און די איבעריגע בלייבן אינעוויניג אינעם שיסל אז מען זאל עס קענען עסן.